اللون البرتقالي هو لون ، لون البرتقال هو لونه إسمه فيه برتقالي لونه البرتقال هو ااا نحسه ڤيتامين نحسه ينعوش هاكا و ينشط هاكا تسمع تقول برتقال تتنشط تتحس جريان في اااا الريق تاعك.